<hesitation> so ngoonga heewaa setettiiji kaa hebbinde paɗe. Ka so tawii koyɗe maa na mawni ɓeydan. Mawninde ɗun jon kaa walla a wiyan hono hebbina faa ɓilla ɗun. <hesitation> Setetii oo du <hesitation> ko waɗi ɗun e faɗo de yalla ana faddoo luuɓngol koyɗe.